oyi minian a zun ho dimiɲan sinmu a ji ho dimiɲan sinma a o ji sii nɛ boni a o ji sii nɛ boni a o ji tan tan yi mina ose a wara bun tomu cunuwo mana nin tuwa majio ni wari zɛrɛ zɛrɛ miliyonna aba i hi a denisi to cunuwo mana muna donc debuenu yi han'o ma sii nɛ boni to o wo sii so puninɲan o ɲan ma ji wari nɛ boni a to o mawe be wiana nɛ sin'a to a ji sii nɛ boni a ji tan nɛ boni mu su'anni